Fomba fandrahogna pomme de terra dreké amignahy manokana malohé olo bôka samy manana nenazy fa izy ko amigna maloho izy <noise> andrahoina miaraka amigny andrahoina miaraka amigny hôdigny sasana aloha izy le avy amigny mpivarotra edé sasana izy ko refa voasasa magnagno igny izy ata anaty vilany ata anaty ata ata rano aveké ata sira aka azy mangotraka mangotraka mangotraka izy ze mila ata rano maromaro fa helahela izy zay zay vao malemy avake izy avake mangotraka malemy igny alagnaz aka amizay izy alagna hôdigny igny, kôfa hafaka hôdigny igny potseriny amizay potseriny amizay tegnany igny potseriny potseriny de igny amizay o afaka atao mayonnaise odra tegna matsiro izy moa, afaky amegny zaza mbola mbola afaka amegny zaza taogno roa taogno regny koa.